نتصور روحي <hesitation> هدايا ما نحبش لفلوس، نحب نشوف كل واحد <hesitation> في مخيلتو نجم نكون ذهب، نحب نشوف العباد لي يحبوني شنوا شنوا باش يجيبو لي؟ شنوا في مخاخهم معناها <hesitation> يجيبوها بالضبط يعرفوني شنوا نحب ولا ما يعرفوش ولا نحب نتفاجأ ونعمل جو نحب نفرح <hesitation> نحس اللي فما شكون يجيبلي هدية.